اگر ایک دن اچانک سے میرے کنے ایک لیٹر آئے، میرے گھر کے دروازے کے پاس میں۔ اس لیٹر کو دیکھتا ہون تو پتا چلا کہ وہ لیٹر میرے دوست کا ہے، اتنے سالوں سے بات نہیں کر رہا تھا، آج اچانک سے لیٹر بھیج رہا۔ تو پہلے تو میں غصہ ہون، خوش بھی ہون۔ خوش اس بات سے ہون کہ میرا دوست اتنے سالوں بعد لیٹر بھیج رہا، اور غصہ اس بات کا ہون کہ انہیں ملنے، لیٹر لیٹر بھیج رہا۔ اس بات کی خوش ہوئی تھی کہ لیٹر ہے، پھر ایک دو سکایا میں اسے پڑھتا ہون کہ ہمارا جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑا ہوتا ہے جو کہ ہم آگے سے رہتے نہیں، ہمارا سارا جھگڑا ختم کرتا۔ وہاں میں ایک تو خوش ہون، جھگڑے کے بارے میں پتا پیڑکو کہ ہمارا جھگڑا ختم ہو چکا۔ میں ہمارا جھگڑا بات کرنا، خود ایسا جانے واسطے لیٹر لیٹر لکھو بھیج رہا ہون، میں خوش ہون.